Mbeɗe cikki ko jooni sukaaɓe ɓuri weltaade e diine duuɓi cappanɗe joyi ɓennuɗi. Hannde sukaaɓe ina njiɗa no feewi, ina ngoppa ina mbaɗa ko mbelaa fof. Ine jogii pijirleeji mun en tawa ɗiin pijirleeji ngalaano ndeen. Ndeen noon sukaaɓe ina tampinanoo no feewi. Ko ko piyete tan, ine mbaɗe geɗe ɗe mbelaani.